Amboipiyave mbae ia <hesitation> amboyigua se <noise> ayapotako ñee iporavae mbaetita <noise> ñanerejai <noise> ombokangui vaere <noise> yandepuerevaera mati ñamae <noise> yandepuerevaeravi ñamaeje yave yanemombaedua keti <noise> kiape ñaivae <noise> anivi ipuerevaera ñaneaka ombombutuu <noise> jokua nunga yigua yaekata supe jaema yamoyiguata